Laha zaho manokana zany ro handeha am'izay liantomboky zay: -Lafa no andesiko ñy sakafo, ñy rano moa tsy volañy, satria ilany ñ'ain'olombelo ñy rano, andesy ñy sike, <shushes> ndreky ñy fitaova ilanteña aminy ñy laleñy mba tsy anosotsy anteña, tsy anahiranteña.